<noise> मारी जिंदगी मे है नी दो म्हारा घणा ही खास मित्र है। मुं जद नेन सो छो जद से ही मारे लारे पढ़ <noise> रया। तो मामे मजा को मेल जौल है। कई बात मई ये जान णी रेवे तो मुं उन से पूछ लू। वे मार से पूछ ले। मदद मे काम आजा मु उन के काम आ जाउ। उने महारी बाता और मे उण की बाता याद है। मां एक दूसरा अ बता बा मे भी संकोच नी करा। उन की उमर भी मारे बराबर ही है तेइस चोईस साल।